أنا نفضّل <hesitation> ما نرقدش بكري و ما نوضش بكري. لاخاطش أنا انسانة نبغي الليل، و <hesitation> مـ ما نبغيش نـ نوض بكري الصباح. نبغي نخدم خدمتي قاع في الليل.